Ah fomba fandaminako a aa <hesitation> entana mibosesika ndrekany a ohatra hoe armoir a de ohatra hoe feno be izy sy omby koa de lorahiko aby si alongany lamba anatiny akao de atokatokananahy hoe ty patalogna ty lamba ambony ty roby ty zipo de alaminanahy arakaraka an'zany izy a de amin'iny izy milamina sara.